जु चाइना जु ची ऊ सबसे पुराणी भारत के बाद जु सबसे पुराणी संस्कृति जु ची चाइना की मानी जांदी और तेगि जु लैंग्वेज ची उ लिखंड मा भी भोत मुश्किल वोन्दि अर जू तेका लोग चीन ऊ भोत मेहनती वोन्दा और सु ड्रैगन की पूजा ज़्यादा तर करदा।